De fomba fampiasà an'iregny carte regny zany laha ohatsy ka amin'oloo mandeha am'tany mbo tsy hainy, regny zany ahaizany azy hoe zao zao mandeha magnatoy avaratsy am'tany andehanako zao na hoe mandeha magnatoy aho de antimo am'tany andehanako zao, am'regny koa sady tonga de manoro hoe aia tanà a, aia gny ala, aia gny fivigna na hoe tournois zany.